<hesitation> Allô mesie plombie, sy za zany gn'angiako agnao fa misy prôblemo zany zash ame resaky fiboahane ragno atoa misy ragno mipatrapatraky zash da asa ovia agnao afaky mamboatry anazy mba magnety anazy zash fa mizaly iahy andragno atoa